Jamde marre sem beni jamde ondhe hootinirte haw koo kal marrengal sem be koo koo kal angal jude bi adamawata wada jamde man nandhi be plaja mawde ko wheel driver jamde ondhe heavy duty jamde hootinirte jude goto ata hootinira.